Maharegny marary zavamaniry satria izy boko mba miaina e. Raha ôhatra izy tsy voatondraka mety halazo izy. Dia maharegny marary zavamaniry.